Ny fomba hiadiana amin'ny fampitahorana ankizy any ampianarana ohatra hoe ny fanentanana ny ankizy izany an izay mety hoe victime an'izay izany dia miteny amin'ny ray aman-dreny na miteny amin'ny mpampianatra izy an dia hamafisina ny sazy izany an hoan'ny olona izay manao an'izay an, dia raha ohatra hoe olon-dehibe sy mpanabe no manao an'ilay fampitahorana dia tokony toriana sy, <hesitation> sy afaka toriana any amin'ny tribonaly sy any amin'ny sehatra rehetra.